Mi piaciunu tutti dui, ma ntra li dui prifirisciu lu vinu. Mi piaciunu assai li birri artigianali e principalmenti chidda russa e chidda janca. Lu vinu lu prifirisciu russu macari quannu manciu pisci. In ogni casu ju aju sempri bivutu picca pirchì nun mi piaci perdiri la testa.